Kahia ne' sientu nan ruku sani kwenta chi' nakahia ne' ka'anj ne' nda ruku sientu, bbi xia chi', bbij xia, ba'ninj xia chi', ba'ninj xia, bbij xihia', ka'anj xia chi', ka'anj xia, ba'ninj xia chi', ba'ninj xia, ko chi', ko, chi', 'ngoj.